اكثر حيوان شفته هو الجمل واكثر مش اكثر اكبر حيوان تعاملت معه هو الجمل يعني في محيطى انا مانيش شخص ياسر يتعامل مع الحيوانات ولا يحب الحيوانات نخاف منه بصفة عامة بنص من الحشرات للحيوانات الكبيرة اما الجمل كان اضخم اه اه شفت وحيد القرن اه وشفت فرس النهر في حديقة الحيوانات اكبر حفاكم من الجمل